أفضل طريقة لبدء يومك، تقوم هي دائما صلاة الفجر هي أفضل شيء ابدأ به في اليوم، ثم بعد ذلك يأتي أي شيء أخر.